Odiliyadu alhamdulillahi-alhadulillahi do kaniya sendo yahe kimani aha en girno ndauson she shade go kimaneyandu gi sindo yate he kmani akitengodo <hesitation> ngoro gedo ihedo kmaniyar kmaniyar kmaniyar doliugu nobo dara zaja sam-sam sindo-sindo ma mayengo ndaihan ginobur so so kmani ofadanhe ani ndaisum <hesitation> sindoso sanay he walasa <hesitation> sindoso sanaya he walasa ame beifti he pal wla nse gasi da itsho danse yilerodan manddediliqu yilerodan ma ndaljili agaiebo ariyeso sirogi <hesitation> chache ibio ilwasi yilero dan sindo dimblan a lordigine ango rodu muso blo gasko khnigi <hesitation> kaniya sando yahe yakmani shesha dego kmaniyangu gi rayuwa rowa sudiyado arabiya ftim ne gu do ango rochu sindyahe kmani ahangirrodu kmani a <hesitation> sudiyado toushegi <hesitation> sirowah sil islando pal do ushego udo muslim me fagi ma gomsondahe gi kimni ahadan girno kmaniya <hesitation> a kidani yagidu blanda gagogiyadiya,

Anda woroli shem godo ilwazi agoradiniya kaldo worolshem godu ilwasi waroigali woro kmani wodilidu nye iti menkoyo sheme shemyo ishayo aha goro gotigo kalil shahaladu <hesitation> ndaliya hekal ihandi do <noise> do kaniya m-moyomo- makariye mo mustimyeyo dibal sadiya mgoro ilsimji palmadiso sudiyado anda <hesitation> ujoliskum woduma ishem go do ilwasingoro kabandali hara mdali nolema ndali ohandu hai odizajara oquiziyen rada jli yahe kal ziyarado asudiya arabiya nyeimbam nja <hesitation> lardido kaniye mogo gomdageyo mya go ndaga mhhmm grinoro mulkinoli du mhaji kaldo msi angu m-m men esigi zaka tseyo ndai gasken <hesitation> we-we-wehendi tewchangadafasa ngadafe duwanso ohayo ohaniyarogu gin ohangeregi kmani ofoh herrogodu adigenglo down amma muhan yire modilolisodu nwaftinse mudi sudiya ofeifaegu etediftingite egedu, Adigendo ngoro sudiya dali usi ma clasiyo balyaligoh so go tsilayan gu shemu-shem do da utuhun tawabu rogu usodiyola ngoroishengodo kapma ndalido suchyalo woga lardiya-lardiro ehandiqa kima adindama ilwasi mayingo ehangiro se illah dibal gasiqui sodu muslim andoniyaso gi adimso ngaa mandali so kaniya mogom dageyo mhare da gor no sam-sam-mha dagiro san-samdu dasi warodimo yagima <hesitation> makulo makado adu yagii aii mii bnomt igoyem gomo so <hesitation> doda ando mehengamdo yehe usher hatlogimeye adigendo usi dunniyaso m-mo njagun do amma doniya nyiron dan msaftin angol siga pal-palsodu ngoro ndengo o walima ndaliso ngoro mde goyo walima msin goro so adigendo melego,